इन्दोनेसिअनि कल्तुर एव इन्दोनेसिअन् कल्तुर। मन् बुमेन् से दैबस् अल निज् कल्तुर। इसेर बन्ग् सिल ने इन्फ्लुएन्चे सोउथेर्न् इस्लन्द्स् अव इत्नि ग्रुप्स्। निवेर एत्नि ने प्रए। अर ब्लेन्दोह् हिन्दु अर बुक्तिस इस्लन्ग् त्रदितिओन्स् दुपे जनय्। इसि बुक्ति इ फोन् सज दैबस् रिजेस् दिवेर्सित्य्। अर त्रदितिओनल् अर्त्स्। छम्पुस् अन्द् अर्छितेच्तुरेस्। छुइसिनेस्। नसि गोरेन्ग्। रेन्दन्ग्। सिक्थे। अर कतो-कतो। जै मिस्नि पोपुलतितिओउस्। सोचिअल् वलुएस् अव पेसेव। केमेलि चेन्त्रल्। इन्दोनेसिअन् लिफे। जलयु। रेस्पेच्त् फोर् एल्देर्स् अन्द् पेओप्ले। निभै। अर चोम्मुनित्य् हर्मोन्य् दोमो। लेन्गु मैन् लन्गुअगे प्रए इस्न बहस इन्दोनेसिअ। निसिबिर् इस्नि ओफ्फिचिअल् लन्गुअगे। भिक्त रेगिओनल् लन्गुअगेस् बुदोमो। सिरहेर् इस्लन्द् इस्लन्द् र दनय् सय्।